Turkia <hesitation> mopeti tëtä guaju ikavi, o sea temperatura ani clima oajeteyeye ikavi, ipörä <hesitation> oieko aipo <hesitation> mbanunga estacion del añope, iroïvi, jare oimevi arakuvo, jaramo guereta jeiva de que kuape, kua tëtä guajupe ïpöräyeye <hesitation> yapouvaera jare yaja vaera ñamae por que mbaeti iroï mbate jare mbaeti arakuete.